Ēli babé; ilobul yara simano. Simano surubo jibajé: éwagéén yo yoomé émano yara gajandu, érasihon yo nang jinoom ém nalunlum. Mais ton basilé ton sipandénoor mé; émano éjoolay yoomé nang éwagéén yo sunsum manusaan maan usiil yo. Mais ñé nérég nésumé; aw ubaaj jicaŋéén jahay ou bien batanj nuŋa mayitee nusohéén. Nujoow béjoow bun érasihon yo bo buniwoor bolul bulunlumeey; alaal asiil arok bo busiloor; bugul jirok bo écééb.